ماهو احنا يا نشتغل يا نقعد نلعب وقت الشغل شغل ووقت الهزار هزار انما واحد هيشتغل والتاني يحاول يشتته لا دا مش شغل لازم ياباشا نقوم كدا مع بعض زي الشتطرين تشتغل وحاول خلص اللي وراك وهنوفر وقت في الاخر بقا نلعب بيه مع بعض انما كون ان انت تبقى قاعد وانا شغال وتشتتني دا حاجة مش صح